Musiqa asboblariga: Gitara, pianino, skripka, baraban, fleyta, saksofon, akordeon, arfa, karnay, kontrabas, klarnet, trombon, gitara bas, violonchel, mandolin, doira, sitar, organ, lyuta kabi.